عشان تطوي الملابس بشكل صحيح أول شي خذ القطعة اللي تبيها تطويها حطها على سطح بعدين إذا كا- كان التيشيرت فرق الأكمام على الجنب واطوي الجزء السفلي للعلوي، بعد كذا اطويها من الجانبين عشان تصير مستطيلة. بالنسبة للبطا- البنطالون اطويه بالنص واطوي الساقين فوق بعظ وحاول تسوي الطية تكون مرتبة عشان ما تجعد. ممكن تستخدم أكياس وصناديق عشان تخلي الملابس مرتبة أكثر. الآن عندك ملابس مرتبة وجاهزة.